Ny fomba fagnaova e legioma anaty la four koa zashy, raha izy e moramora masaky da sy magnino zashy ndre zaka zakabe eo fomba fanapitapahagnao anazy, fa raha izy koa zashy gne somary ela ela masaky da haninao simasinidinika <hesitation> tapakagny, zay zashy vao asofoka amenagny amizay mba hampiaraky masaky anazy aby sady mba malaky izy amizay.